والله، هذا السؤال يا طويل العمر، <hesitation> تسأله لشخص على دراية وعلى خبرة بزراعة النباتات. حنا ما نزرع النبات في أماكن مغلقة. الحين عندنا مزارع، الحمد لله، فيها النبات وفيها الورود وكذا. لكن النباتات اللي تكون في أماكن مغلقة، اسأل فيها خبير مختص في الزراعة. وانصحك ما تحط نباتات أبدا في أماكن مغلقة، لأنها بتأثر سلبا على الناس اللي عايشين جوا البيت.